ba tua mibini ayi maba ba sunu ba sura tomu zan oro <hesitation> sɛro juwa doso sura oyi mina amu besosi bɛ we jio a baba arana awe buwa ɲi we buwa pomadi ubien we buwa ɲi uwaɲi yirawe a'o sura wese a han dɛnu na wese